Ny atao hoe fanamainam-bolo dia fampiasana ny fitaovana iray zay atsofoka amin'ny herinaratra ary tsindriana fotsiny ny bokotra mandefa azy dia mamoaka rivotra mafana izy hitsofana ilay zavatra mando, indrindrandrindra fa ny volo.